Ino antogny mbôla agnotagniagnao zaho, efa impiry aho- efa impiry zaho nivolagna hoe ah he afa ambile hoy za agna ma tsy me raha koragnogn'olo agna i karaha zaza tsisy saigny anga i rô sarotro atoro, sarotro volagnigny e, ahe ozy gn'olo, ahe dikany.